Ny tena mampiavaky ny olo ao koa zay da amin'ny allan'ny tano antsngandreo avao koa da eo avao koa ny amin'ny lalan'ny asatanandreo <noise> da ten mampiavakay andreo vao koa ty lamozika izy antsoandreo fa FADO ity da reo koa da tena manandaja amine-dreo ny antsoina hoe firaisa nihina ny fianakavia